<hesitation> kongoi misiig, <hesitation> amitwogik chotok <hesitation> che chepo kipkaa, chemite eng olii kimii oli koo netai komii psongii, mite mosongik, mite sageeg, mite socheeg, mii nderemiat, <hesitation> mite mursik, mitee mitee mitee korotiik chokechare ing tuga. Koo am <hesitation> amitwok chotok chepoo chepoo nini chepo kipkaa. <hesitation> ako amitwogi chotok kotoreti toreti piich, <hesitation> amuu kimen toreti porta konyor <hesitation> ee tuguk chemache porta sokokimit porta ako taret porta koparkei ak mianwagik, konotok anyun ko kimiitu porto <hesitation> kokepoisyee <hesitation> psongiik, ipoisyee mosongik, ipoisyee nderemiat <hesitation> nginyo nderemiat koto kotese karatik. Inyoo <hesitation> ee chetese karatiik ngunoo ko nderemiat isakiat ak sochot. Sochoot kotoreti koraa koo ko ko ko ko kokimiit porta <hesitation> mo mosongik ak akiin ak kipsongik kotareti porta koo ko ko ko ko kotes kotese kotese peek ing porta, akotaret <hesitation> porta ko ko kong'aa amitwookis komie. Ako kogosikchi <hesitation> kongoi missiiing.